E nɛ̀ɛŋ miȧŋ mìŋ manaŋ a jɔ̀ȧ wi nyȧŋ aŋ nɔ̀ŋ sùȧ, wo jɔ̀ȧa wò yewe dìì, wo nɔ̀ŋ keì kɛnɛ bȧ sùȧ, kɛɛ jɔ̀ȧ wi nyȧŋ kpaa dèè maŋ, e manȧŋ kè jii mɔ̀ɔ̀nɛŋ, è naŋ tɛɛwɛ̀ jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ wo sèèlè maŋ dèè, wo sèèlè maŋ dèè, maŋ kùmȧ mùnlòmunlo wo miŋ seelè, kɛɛ manȧŋ kpȧa naanȧȧŋ mɛɛ̀ŋ mȧŋ naŋ hnè aŋ kpȧȧ maŋ kpȧa naanȧȧŋ miiŋ nyɛ̀nȧȧŋ nyùùŋ, sɔɔ̀ nɔŋ e wòò jɔ̀ȧ wi nyȧŋ aŋ dȧngè maŋ kpȧa ɗewe lii, maŋ kpȧa naanȧȧŋ miiŋ maŋ siȧŋ, è nɔ̀ŋ yɛi nɔŋ sèè jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ kpaa tɛ̀ɛ̀ e fɛɛ̀ mɔ̀ɛ̀ naŋ jɛi, ɓɛ̀ gbiŋ mùŋ naŋ kɔ̀ sangè fòum nyɛ̀nɛ̀ŋ, kɛɛ sèè wo jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ wo gò nɔŋ kpȧȧ kpȧa ɗewe lii, wò yaȧ yɛi nɔŋ wò ready nɔŋ wo kpȧȧ maŋ kpȧa ɗewe lii wo dè, wò dè naȧŋ dòmaȧŋ diɛ̀ŋ yaȧuŋ yɛ̀mɛ̀ sùȧ ȧŋ yȧauŋ tɔ̀ɔ̀ sùȧ maŋ kùȧŋ, nyȧȧŋ yɛ̀mɛ̀ nɔŋ jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ ɗeweɛ̀ wò yaȧ yɛi, e donȧum nyìnìè sȧngè, è donȧŋ nɔ̀ŋ sȧngè gbee, è donȧŋ nɔ̀ŋ sȧngè gbee, sɔɔ̀ e gbòȧ jɔ̀ȧ wi nyȧŋ kɔɔ kenȧŋ, aŋ dȧngè maŋ kpȧa naanȧȧŋ miiŋ, è yaȧ zòòlò sùȧ dayȧ, wo dayȧ wȧȧŋ e dȧngè manɛ̀ŋ maŋ yè miiŋ, e kìlȧ muȧŋ mùŋ yaȧ zòòlò sùȧ dayȧ, mùŋ naŋ kòmò jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ, mùŋ yaȧ zòòlò sùȧ dayȧ mȧȧŋ ɗeweɛ̀ miȧŋ mìŋ yaȧ mìŋ manaŋ jɔ̀ȧ miɔ̀ŋ wò yɛi nɔ̀ŋ, maŋ jɛi maŋ nyȧȧŋ jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ mȧȧŋ, e nìì lɛ sie maŋ kpȧȧ dèèɔ ɓɛ̀i ɓɛ̀nɛ̀ŋ dìa maŋ dìȧ, mùŋ nyɛnɛŋ yɛi mùŋ dè e dòmaȧŋ diɛŋ a dȧwium nyȧŋ yɛmɛ̀ ɗɔɔbȧ aŋ dȧwium nyȧŋ donȧum nɔ̀ŋ yɛ̀mɛ̀ sùȧ kɛ̀ nyiŋ pɛɛ kɛ̀ ȧŋ kùùnò ɓèmè gòlò fee mɔ̀ɛ̀, mùŋ nyɛnɛŋ yɛi nɔŋ muȧŋ bi tɛ̀ɛ̀ aŋ dȧwium nyȧŋ donȧŋ ɓèmè gòlò fee mɔ̀ɛ̀, kɛɛ nìì lɛ sie maŋ kpȧȧ kpȧa naanȧȧŋ wo dȧwi mɔɔ̀ŋ bȧ yɛmɛ̀ nɔŋ wò manaŋ woum dè maŋjɛ̀wɛ, sɔɔ̀ yȧwi jɔùŋ kòmaŋ nyȧŋ e gbòȧ jɔ̀ȧ wi nyȧŋ kɔɔ, è gboo jɔ̀ȧ wi nyȧŋ kɔɔ aŋ jɔ̀ȧ wi nyȧŋ nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀ kɛ̀ yȧwi bi è nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀, tii è manaŋ, e kɔ̀nɛɛ̀ŋ kȧìŋ ne e pɔ̀wɔ̀ aŋ jɔ̀ȧ wi nyȧŋ, maŋ kpȧa naanȧȧŋ maŋ aŋ miŋ dangè, manɛ̀ŋ kpuukpùù miiŋ, wo nyùnɔ̀ɔŋ kpaa manɛ̀ŋ kpuu miiŋ maŋ dèè kpuu miiŋ wò kpȧiŋ nɔŋ wo kiȧ dìȧ, kɛ̀ wò dè kɛ̀ wò kpȧȧ dè dòmaȧŋ diɛŋ, wo dȧwiuŋ nɔɔ̀ŋ bȧ yɛmɛ̀ nɔŋ wȧȧŋ aa, yɛ̀mɛ̀ nɔŋ ɗeweɛ̀ nieɔ̀ jɔ̀ȧuŋ yȧa, wo nìeɔ̀ yaȧ zɛ̀ì sùȧ, wò yaȧ zòòlò sùȧ dayȧ, wo nìeɔ̀ yaȧ zòòlò sùȧ dayȧ ɗɔɔ gbiŋ yɛ̀mɛ̀ nɔŋ ɗeweɛ̀ jɔ̀ȧȧ nɔŋ yaȧ, è donȧŋ nɔ̀ŋ sȧngè, è donȧŋ nɔ̀ŋ sȧngè gbee, sɔɔ̀ nɔŋ e yɛ̀mɛ̀ jiikomaŋ wilɛ̀ sùȧ e jɛi e gbòȧ jɔ̀ȧ wi nyȧŋ kɔɔ aŋ nɔ̀ŋ kɛnɛ sùȧ aŋ nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀tɛ̀ɛ̀ sùȧ ȧŋ nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀tɛ̀ɛ̀ sùȧ kɛ̀ yȧwi pɛɛ nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀tɛ̀ɛ̀ sùà kɛ̀ fɛɛ̀ wilɛ̀ jɛi tɛ̀ɛ̀, yè folo ɓɛ̀ bȧ gbiŋ e ɓɛ̀ɛ̀jȧa donȧŋ wi nɔ̀ŋ, wo jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ nɔ̀ŋ nɔŋ tɛ̀ɛ̀ wò folo nɔŋ ɓȧi sùȧ mȧŋ nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀, mùŋ folo nɔŋ ɓȧiɛ̀ sùȧ e fɛɛ̀ mɔ̀ɛ̀ jɛi,